Ko karaha pingouin ndraiky edy e. <hesitation> Zare zegny misy volovolo igny, de, igny volovolonjare igny anisan ahafahanjare m- miaro aminjey satria tsy tafiditra rano miarak am atsiàka zegny- igny; <hesitation> de avake koa toetranjare araiky, tia mitambolombologn zey zare- tia mtangorongorogny zegny zare. De igny koa zegny mety mbô isan'ny fomba raiky ahafahanjare niaro am atsiàka koa.